Haka sa kamana doshi bɔɔ adoruyɔɔ atoka rin ma dai naja jerke sa kama kpe soihono ton ga baba doshi ibouhanu amahɛ ko chek kuma ibouhenu ga jebɔɔno akwai ibounyɔɔ kana alosa afeh bɔɔ saaukpe gweh domi atehbɔɔ nasarai bɔɔbsa kombii ni kana jehɛ bu ubiyante ni nasareye su kamata tai su jebou ibouheno ke kama nidos hibɔɔ afehbɔɔ asoiyɔɔno sa'anan kuma anakanu gu jebɔɔno idan eyɔɔ ham shi teh nibɔɔ ko na yara ale suje nake ma dora toicher ko yan sa bereye dai sa tai je domin han shiyɔɔ shi teh bou ba amma beka shi teh bou sa jeja bara ehor bɔɔ to seye achin. Ka kwa chubo-o- ka jejeh dola shi che atoke edɔɔ na bana na anwen na mami obe na nwen gainak nocho ma baki jebou yarani meh beki jeh lebɔɔ ka jeh ju dor enake yɔɔ shi markɔɔ amama obeh saukpop anwen inak abehe no. shika hada no. madarano ni sa kama na hweŋ. amma iyɔɔ ba hai shi tehbɔɔ ba iyɔɔ ba iyɔɔ suno su jeh niye bele na hati yɔɔ jeh bane ba shina taba ba deh ba sai titiyɔɔ ukai baha wejeh sai tatiyɔɔ nihom so onak ibou hwedke atehbɔɔ ninasake aram bɔɔ sa sau ibou ma ishe sauho nu bouga hwenki atehbɔɔ na sara rami teh sa sou.